Jaanuari pääle mõtõldõh tulõ mul miilde õkva tuu tunnõq, mia om, ku sa heränet üles ja sa tiiät, et nüüd om edimäne jaanuar ja tävveste vahtsõnõ aastak.